Yiite nge huɓɓataa so nge huɓɓii du a tawan nge heewan sembe sanne; walla ana waawi tawee wulaare ndee mawna. Ɗum nii woni jon kaa kalteeji yiiteeji ɗi ngalaa sembe kaa. <hesitation> E faamu an min ka e sifa an, ɗun non.